في الواقع يعني في ذاكرتي او في حياتي بشكل عام. ما في كثير اشياء تتعلق باللون البرتقالي. لكن افكر بالاكل المتبل او المبهر بشكل مبالغ فيه. اوافكر كمان بالدجاج المقلي. الون البرتقالي عندي يرمز للصداقة